Gitanii ak ishin sauti ishia duftuun. gita daan ishinenii waya suut vibretai. dubatan wo wayan sun vibreteetuu distabance dufaan kileesiit. dubatan sautin sun yote gar guraat inama dufti. duum ak saud wevi akas duft. ak saud wevi akas duftie ,duum ak ishin midaasit vibration iyo amplification. iyo fets